مع أنه كان شبح، إلا أنه كان دايماً يهرب <laughs> من الأماكن المظلمة. كل ما حاول يظهر في مكان، يكتشف أنه المكان فيه ظلام، فيخاف ويختبئ. كان يحاول يواجه خوفه، ولكن كلما اقترب من الظلام، يصرخ <hesitation> ويرجع يهرب. في يوم من الأيام، اكتشف أنه عشان يتغلب على خوفه، لازم يواجهه. فقرر يدخل في غرفة مظلمة، ه‍- ومع الوقت بدأ يشعر بالخوف أكثر، وهرب مرة أخرى.